La hihina te handanjalanaja hany tegna da ny anaova zy mihina tegna maraindray, mihina misotro rano mafana da bakeo tegna mihina voankazo, na tegna mihina fromage, hariva igny, atoandro koa tegna mihina legume ategna na tegna la siantegna hena, misptro rano hariva koa ategna mihina voanakazo ategna asia tegna rano la asia hena avao koa na fia.